ña kuu nama yo ra nama yó ra ña sitiuntiu ntakatentiu samantiu ntakatentiu ko´o ntiu ntakatentiu ka´a ntiu takatentiu yanu ya nama yúu ya nama ítyika ra taku nama yúu ka´ra sani sitiuntiou ña sakutyintiu kinintiu ta kíi tikuri kii ra sa´ra sitiuntiu nama yúu ka sakutyintiuri tava ná ko´yo tiku ri koyo ra uu-m ña sá nama yúu katu´ra sitiutukuntiu´a tahua lee paali siti ka´ku tyi siti ra sa´ra ña katyína into ve´e tatán hua iku nanto sama tyi si ñaku nama ítyi ha ña tyi vasintuva tata´n núa vasintuva ña xikó nua vasintuva ra taku lee paali ka ra siti ña i´i ñaku kuñuli tyi i´i ra sa´ra ña kuu in´li tyi ra ñatyú sav kaa´na ña ná ntakententiu sama tyi sí ñaku nama yúu ña kò´o xikó ña kotyí nama yúu uun só nakua´ra ñaka ntakatentiu ñaku sama ñaa lee kuatyili ka´ku tukura sani yatuku nama ña nanto ko´o tukura nama ña nantom ko´o ha´ra kuenta ña takui só kútuku´ara tyantiu in nùù in nùù ña kubetali a nami tyantiu ñara ha´ra ika santiu nté nama ra ntakatentiu ko´o ntiou ntakatentiu ñaa yasintiu ntakatentiu tísiantiu ntakatentiu olla ntiu nakatentiu ntá kúmiaa sitiuntiu ini ve´e ntiu ra ñaka hua ña-m sitiuntiu sí´ñaka ra sani yaa tuu nama kutyi tuku xini yo sani nté takui kutukura ra ntéka ra nté tyítyi xinintiu ta´va ñaa-m na ntu vita ña ná kúu yakua ña ná kúu ku nteka tukura ñaa sani íyatuku inka nama yúuli tuku ña nam yúuli ka ra ña sitiuntiu tyítyi tuku lantantiu ntáa tukuntiu ta ntákontiu ta ra ña ntikantiu nantantiu ra sa´ra ñaka íka kunu sitiuntiu ñakú nama yúu paalika tuku ra tyikuantu´a nama ha tánu so nama ha yáriso míaaña ña kò´o ntá sa ra ko´a koña ni sinina tyi nta viti sani kana ra ñá ntasa ñani sitiuntiu ku nama yúku ha katyina ya ñamília tisi ñuu i´a ra tyatentiu ña ra ikara sa´ra ñá kuntiu´a kuntiu´a ña in nùù a nú yoso ntikotuntiu´a ra ika ra kutyiñu ñá ra ty´tyi xinintiu ra tyítyi ñ+a kuu tintú ka ni ntakatentiu samantiu ntasa ni ntakatentiu tyi kò´o nama sár´ra kusa kusa nùù ñaa ni kua kuía kua ra nituvi ña kuu nama ha ra viti ra kò´o sitiunso ntiuka ña kuu nama yúku ha taku ñamília tyityi xinináa taku ña-m ñá kuu tintú ka taku ra kò´o kositiuso ntiuñaha ka tintú ha ra sitiuntiu na ña´ñá nanto ixi ntikatyi na táhua ka kununa in xoo kunu na in tikatyi tá´a kunu na kuni na ra sa´ra ika kunu sitiun ná ñaku nama ha nama ñá tintú ka ntakate na ixi na ra ña kuu ña viti ra kò´o kó ñaka ka sitiuntiu tyi nikutuvantiu sitiuntiu ntítuña ñá yaa ña´kú viti ñaa ni kanantii ña siáa ra ñaka hua sitiuntiu